நீங்கள் உணவளிக்கும் நபர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப சரியான பகுதிகளை சமைத்து வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொள்ளுங்கள். உறைய வைக்கவும், ஊறுகாய், நீரிழப்பு, முடியும், அல்லது உபரி பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளில் இருந்து ஜாம்/ஜெல்லி தயாரிக்கலாம் குறிப்பாக ஏராளமான பருவகால விளைபொருட்கள். அறை வெப்பநிலையில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கெட்டுப்போகும் உணவை விடாதீர்கள். உணவைத் திட்டமிடுங்கள் ஒரு வாரத்திற்கான உணவைத் திட்டமிடுங்கள், அதிகப்படியான பொருட்கள் மற்றும் உணவு கெட்டுப்போவதைத் தவிர்க்கவும். உங்களுக்குத் தேவையானதை வாங்கவும். உணவை ஒழுங்காக சேமித்து வைக்கவும்: பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் பிற கெட்டுப்போகும் பொருட்களை அவற்றின் அடுக்கு ஆயுளை நீட்டிக்க சேமிக்கவும்.